أفضل أكون قادر على الكلام مع الحيوانات. لان هذا الشيء يخليني افهمهم واتعرف على مشاعرهم واحتياجاتهم الحيوانات دائما عندهم قصص وتجارب. وبتكون تجربة رائعة اسمع منهم التحديات اللي مروا عليها. والتحدث بكل مفيد بس التواصل مع الحيوانات بيكون تجربة فريدة تخليني اقدر اساعدهم وافهمهم